Nyaku keai kungkuweit kiki mane winongos. es winongos ye ei semujair, senawongos mujair senangowos ikang mas. ku winemikir mikir woondope ku napolo woku mange nanuma, tan eleken kwa nge <noise> udukut ti telesorakek <noise> kumendo unanu wo paresenange wok nekeparas ange mokumawuries mou wo ku sumiwo mo u- um peen. tan ni tu wurampa rampa ni tu sinadia kumo yo sapa tem sapa wongosen teintukan ni tu urampa rampa ni tu gampang man pendon muange tan yang penting nenaan pa saputik tu pendon muange warisa ka p <hesitation> weanenge munte toyo dedamut wo um denik na denikna munte, denikna kuni, nitu motaan ni tukan pasoyoma rintek rintek Wotu se woken nange wotu pawea dana satu pineka leos so teintu tu sapute no ange wo tudeng kange no ange yo nitu dumengkang nitu termasu ure nu sapa wongosen apa sera mujair kapa kapa kamas tetap e ma tudu tu sekitar dua kapa satu jam stenga tu tare sera medutu tang karna maisi tuari ku pat mai erin tuun seni woku ni lebe lebe lako penon aka dong ung kekanen bengi tu yo nitu sasini wo mo sitorona ma dua tiga hari tutoro pe kanen taan satu apa pa tou laku tungkul kastu kapa pa pasuun no setia poondo wo nitu napa um pina umpa siwon nitu apa mo ung sini wo nitu mo ung kekanen un nendo tii sadi zedi Wo nitu kepadri mean sasi ka sasi kakaku kapa setuari tu kapa serinte ku paadri mean ung kekanen ti iyo yo nitu koa satu um binongos ti satu memang pinera pera memang e dinutu mekaleos memang sedap rumeang katu pakanen apatu kekanen teindei apa kekanen kekanen was puti pokonya tu paling o kepade yose apalagi serinte kutaweng ti sia satung kekanen na memang kepaat na rimean a susut sia ma wuri wuri e nitu ma ai ai um mekekani tu yo akat tu pekaure akat tu miabi sange um peen.